होटल कमरा आनलाईन बुक कनौ तै पैली हमन होटल आनलाईन बुकिंग पर जांण अर वेक बाद नौ पता जै दिन हमन जाण वेदना तारीख फिर वेकू बाद अपड पंशद कपडा चूनण। और जू भी पेमेंट च वेथे देकी अपडू कमरा बुक कैरी दीण।